<hesitation> ra aceite vegetales ni rni raba’gy cas the tu run gus ni lax nú re, ni riunbé diz nú ni rdaw zanu lax nú re ni na ra, xila aceite, zëty ni lá patrona, nii diz rdaw nu ré cun ni lá zëty ni la nutriolli, ni diz rdaw nú ni diz ni nú nez re, cas ra aceite vegetales gy casi te tu raw ni nez re, queity za runbe di nú ni lax nú nez re.